Ny fomba fiasan'ny takamoa indray an, <hesitation> mandeha izany ny herinaratra dia mitsofoka anatin'ilay <hesitation> ilany anakiray amin'ilay takamoa, dia mandalo amin'ilay <hesitation> ao afovoany iny an, ilay hitantsika ohatran'ny misy taroby kely iny an, dia miampita ary amin'ny ilany. Dia rehefa mitohy tsara izany ny herinaratra, dia mihamafana mihamafana ilay ao anaty fitaratra iny an, dia mirehatra. Dia izay no mahatonga ny jiro.